Kasi ya friji kaze yo kubwe ya friji ve ni fanya chauktabwae alafu cha kaili ni fanya mbeau chochka vana mbeo mringa weka vo mringa ulolo hopu yewashooza mndua hadwa penguye vuta mnguoli shawadua friji kwa hio kasi ya friji ni kazi niposatia findu mringa na ifanya chauk tabwai